إذا كانت مسابجة طهي ممكن أجدملهم كبسة بالزعفران والدجاج المشوي والخضار كمان كطبق جاني. <hesitation> أول شي إن الزعفران يعطي نكهة مميزة ولون حلو، عشان كده بيكون شكل الطبج حلو من مبدء إنه العين تاكل جبل الفم وكده. <hesitation> ثاني شي إضافة للخضار زي الفلفل والجزر يعطي نكهة حلوة وتساوي توازن بين النكهات، وكمان طبق تراثي فبيكون صورة ثقافية عندهم.